Gny tena ilà ny foly <hesitation> fanaliova hy reny zany. Raha rey manify sady maliniky, le afaky militsy anaty hy reo any, anaty elanela amy hy reo zany. De ze lotoloto tavela anaty raha rey ao zany, le- anaty hy iny ao, elanelan'ny hy rey, kihikihisa raha iny la miala tao la malio raha iny, malio hy iny.